Iouk arete! A bu benengeu palan giet ta deng surie gie bu benengeu palan iet ta tsana gie, bu benengeu palan giet ta mar rivie mo, giet kap ah bodon va giet ta tsana. Aa ah but sibu, sibu mene geit ta vodovodon geit tate start, tsouk vakak simi tuir kokouk. Bu nguts, bu ngutsu vevin, bu ngutsu bu ngutsu ka geit ta tuir kokou, a git te vakat nia neh mi peuktse ne bu benengeu sinavi giet. E e soh are ian malan, simbu en mon giet kein neken et ot. Aah. Bu vevin gie te ra por ngunonguno ian bu tu, bu ka git te nga tsana gie. Gie te nga tsana ian bu tu. Ah me tsaur, mi vevin a te tsaurkeh <bu mene gie pater ka e muir> mi vevin a te tsaurke. Aa ah! Mi ka dih ate peuk, tana man geleu, a ah. A man ves, a man sar tsitskoh, man sam, a poro man nun a dih te. A te peuk e rou, a te na a te na vongon ngan ken su sibu kuir kevel. Ah a te na poro bu bu keprieits a te meh na peuk e rau, peuk e rou a te ra, a civil, a te teh bu ian man sar ie malan muno o tete otenge gie. Hmmm. Bu bobo, bu nongor, bu bu mimiur, bu kosep, bu mmm <mi ngutson a nga vais nge bu> konkein, ma bu ta ter te gie ian a te me tere si ken vevin gour tate kuirkuir man sar vanang, poro mi koi a e te tere nge tsina mi leng a te vogosnge. Mangal a mi ngoumgangba. Aran be benengeu ian ako tsana gie, a mi Git te mon nge ngi malan veh ete tsana ke ka vono ian e ta tsana ke ka vono sim vanan ian mi vono ian ke vono e ta tsana sein mi ke vono e ta tsana tsana malan sevoi ke vevin mengan va e ta bu nutu, bu nutu ngat te mon si ke nga vono en. So akelei amalan, e ta ngas a e ta. mmm e ta mon a e te tsana. Ian bu. Ian bu vono, ke tu aaah ke vangar e ta tsana, a malan mi rongan simi matambu ian. Mi matabu ako deng surie. Bu ako gie ko tsang kokouk sien. A bu ian bu ameir simbu matambu ian. Ummmm okay vasir a beit e te ta tere ian sibu Okay mi tino bur ne malan a te vuris, mi sinavei sibu sinavei mon, mi- mi bu sinavei ta banga. A te ranmei, a te rumkein e aro geit, a te tsona bu ke pneits a kap me mjtjr malan te eit to ko laron ta va ta ko malan geit nga ko poro gie mmaimai. Aa ah, a te beit ngan mi sinavei geit the unumi ian bu da bosbos. Mmm a bu kava gie te be, a gie te nger be a git te tsana bu kepneits ma ian va bu beh. Kap te ka lalau, gie te vasangan bu koto tsuir ma bu koto sah ian. Aaa a sein ian gie tamno paip nganan bu, ti tamno paip nge ngan an bu sikar tsak, mmm. A gie m'no un mi ian bu da tsak e gie kesegie gie temno tsana gie. Aa a a gie temno a So geit te ma bu madar vaur ne sim taim simi kepkep dera ne egie kese gire gie temnno mon ian. A gie temno potko. A gi ter gie te sevan an. Gie tera tsana ian mengie sar da mongol. A giet mang ba unmi mangba, a mi kova gie te be, a gie te sor vasangan ian bu koto pit. Mmmm. A git mangma tsana bu kepneits malan gie kap telekiran. Arete atemno beit be. Umm gi kap bah mangaran bu vevine gie gi te nakpe gie, bu tsiki gie vevin mahbu sana, aaa bu labateven mah bu sana gie te rakpe gi e ot, e tu hmmm, are ian. So amo amo deng surie, a otemo vakat vein vah mi tino ate vor vurivuris. A te vour vurivuris ke giet sar tino ta kap mang leong surie malan te toko vein, hmmmm. So a ki serious ian bu bein ngeu va geit dong surie gie. So neken e marar, gei te deng surie, geite Geit te bor a keno tsauk votrie bu vodovodon, vah bu ngus kokouk gie <noise> beit, a gie te deng surie misana vosar va gie ta, kap va keng vamte te, akap malan. Gie ta ki peuksti keim. So that ta kap tsang vatsakte mie mie bu komois mah bu vevien, ma bu vevien voir, mah bu ka vour, ma bu egie ian gie ta kap ko giet mon menemenen. Aa a. Egie ian gie tamno peit ko, a a gie gie ko tsana ian bu beinageu, gie kap ko vakot te. Mi koto taim na rengeir vakot sim ka leong, egie nokot gie si po pot kou. <hesitation> So, bu nguts kokouk neken sim ngous, gie te, gie te, gie te beit kokouk a gie te vakvakoit va vasa gie ta vorotan man kovo benengeu nia peuktse, nia, nia, be kono peuktse or kono kengvamte. Ian ne mi sinvai te te tsang vatsakte mi mengos. Gi kap mangaran te mi sinavi tumbu geit, gi kap mangaran te me lotu, gi kap mangaran te mi gapman, bu vono vour bu sana ne gi ta tsanga gi, gi potpotke gi, umm. <noise> So are an bu benegeu gi deng suri a gi ves suri vavsa geit ta vorote venengan ne bu <noise> so ne bu kapnets ne a, a te bu bu vodovodon putu, bu vodovodon vamusuri vavsa geit ta tsang ven ngan na ter muer ngan mi binga vodovodon, a mi ter muer ngan bu bengeu a geit bar me mongos kekau. A gi ta mangaran ke gei inamon, a eta mangaran buer misna busna benengeu, so are an geit si deng suri vav sa geit tsang venengan. So ine man sar lekep ma man sa sa gi te voto ngan ne mi ser suria ne bu ba titir na deng sen na kwila na sa a ah <hesitation> so ka e bu benngeu mene geit ta deng sen na kono kuli mi tino na ma sen va e geit, geit kap tsanga, ese ta ba me tsanga? Ah evoi ete vodon tere va e i nokot te mumu, te tsanga ah? Bat e i akap tsanga, evoi ber mi ka leong a nga tsanga no, va e ta suvan mi vodovodon va eta oit sim me tsanga. Sa et te tsanga. So are an bu benengeu an a a mon va geit te deng suri a geit tete vamusuri, ah eta kap deng vuturingi nge vodon ven va e nokot e i nokot mo ta ba me tsanga ian mi bengeu ah, so e i akap tsanga, ma ese ta ba tsanga. Umm umm so are an geit te ve vodonmi bu kapnets palan an na kwil simi deri mi binangau a mi minangos si ke geit inamon, simi ke geit tino are an bu kapnets an umm umm. So a putu an bu kapnets, a putu umm a putu so geit ta ngas deng suri va na kuli ian bu benengeu va mi inamon ta mogos kelei te ber. A mumu ber malan akap kovo lo ma oda a akap ka lo ma oda a nga mon, kap ko ba titir se gapman ang mon, bat simi poti tausen years ne ni ne ni ne i niu ailan in geit teng nga suvon ian mi sinavi tumbu geit umm sinavi tumbu geit. So geit nga vamusuri ian mi mi Mi ba titir simi tumbu geit, va geit ta mon kokok a geit te tsanga an bu ba titir. Malan ke geit ino va geit vamusuri, so are an mi kapnets va geit ta deng suri va vasa geit tsang venengan bu, bu a vasa geit tir kouk ven, a vasa geit te me a tsang venengan sos a kapoit malan ka ba mene nguts mo va gitot me tsanga, bu nguts vevin, bu nguts ka, sim nut kokok sen va et me vaton inen in, inen in simi i tou nokot i sember, a nesei i impo, a nokot i bik tambar a di simi bu tsaptsap bulu tong a a ang a mon a so geit ta poro geit kokok an kovni nesei i bik tambar, a di korom ma ne i impo a nokot i sember bu nguts kokok, geit me tir kouk a geit te vorotan man kovo rosar, binangau o benengeu va geit t me vasa geit ta va top venengan na tir ka kon. Mi sinavin ne bit ne bu bu. Bu kampani i pek gi ranmei ah geit ta tsa tsang, bu vout an geit tam no, bu gold di, di tea bu ka gi te tsatsang gi te poro mi lakep, a gi te vore ngan bu bu sua sua kain kapnets a kap i kap vodonme te mi tino a kapte a te ra tsak enan. Ok gei deng suri ne bu ba titir a gei te eng, manga geit me tir kokouk a geit tete pektse i kem a nese man kovo rosar na mogosngia moirangan. A bu, so are an malan ot tem no vokok te mi, simi taim git te nga poro mi indepence simi seventy five, a nineteen seventy five a nene simi nineteen two thousand and umm umm twenty five mi ate, ate, ate, ate veus neperiman. Bu aviret, e geit i papau new guinea geit te mon, so geit te tsanga man sa puk teter teter leke ian sim ra, so are mi taim malan geit te vokokte va e geit mi madara a a a sinavi tumbu geit, geit tete tsanga mi, a tsanga mi ian puk ve beit, puk ngino, stat simi twenty fifteen tete ra vato simi nineteen malan simi a a ten kes ma neperim a ra ten kes ma neperim pots vuvet <noise> ta voto se nga, so ian a geit ta tsanga man sa ba titir simi tumbu geit, vasa geit ko tsang niginou ven a vasa a ko ves ven. O akelei umm <noise> umm mi mi mi lalron va ian sim taim malan. Kap va mi <noise> mi nginaou mo va na ra tortel tlekiran ian mi taim geit nga poro sen mi independen mi e geit kese geit geit te nane geit, kap a geit ta tlekeran ber mi sinavi tumbu geit, so mi snavi tumbu geit ang nane geit, geit nga mon sen oit te ne. O a bu benngeu mene geit ta ko <noise> mogos sen nge deng suri simi tino so a man sa benengeu. Bu vono vour se simi naman simi mon gi ta tsanga gi a se gapman, gei kap vodon me te, a gi ta ra pin pindri bi lait, geit ta ra bebem ngia bu vono ma i ve at te bor por man lekep en a, misna ven se geit simi tumbu geit, gi tsang nginou ne geit te un da bosbos ma da lo ma di te. Aaah a geit sa ber geit visi ra ringir kap. Git ringir i rom, e gi ne geit te ningir ne i marar oooh are ian bu kapnets akap ko ser mat kelei te. Madar ma are an man sa, so ako kelei neken geit te <noise> tsanga ian bu nginou a mi, geit te tsanga malan an te simi koto kepkepdi ra vasa gi ko mu ven, vasa gi ko a ves ven sivunan a bu kapnets a te mon, umm so om no deng suri ne am bu, bu bu activity malan geit ko tsanga gi, bu koto benengeu a i va na na tsang usuri gi, a geit te rongme gi ian gi te ko "ta langa u nere kin ma a a a langa ve ne ra kin banga ti te" Lianaru u va u ia, kina bait mi mere" ok are ian bu paka malanga gei te ko ra kavre gi, ne pak simi malanga ne simi simi o bu ba malanga mi valik ine sim kalip, sim vavara ine ian ber bu malanga man sa pak, man sa a man sa umm mat av ev mat a tar, man sa man tu nu mar na tuke a man sa, di ko, a man sa ba ti, mi malanga kes a man sa man sa benengeu simi tumbu geit. Ma kap va mi malanga tukon akap man sa benengeu gi vamusuri sen. So are an, a malan e gi gi te ko tsang usuri an mi malanga ok e gi ne bu nalik ma bu kara ma bu. Are gi, gi te me join, geit te me mon kokouk, ok bu madak ma bu barok, e gi ian gi te ko mon an simi kambai ok eg. bu namatanei geit te mon an simi tumbuan are an ba ba ba kain sinavei tumbu geit a tour. Tumbuan are nesei te simi tipi inamon. I ne kutum arete ian geit te ko tutu ngan mi kambaio, ok ne ratun ven ne simi ro new ireland ma ate ken neken se geit, gei ko practicism ngan mi malanga. So are an ba komino a tour gi ko vamusuri. So umm so va geit ta ser suri ne, a e i a ko kolei a kap ka kapnets sen, gei mi snavi bu tumbu geit umm so akelei geit ta vor deng deng sen ma gei ves suri mi vet bet ata tsanga ian bu ba titir simi songovi mi tino ma ke geit benengeu enen in. Are an mi om no pots suri bemo an bu koto benengeu geit te ko tsanga gi, a- geit tete me vasangan va mi mi mi sinavi geit, tumbu geit, man sa benengeu palan bu vevin gi te ko ra gimis malan o tam no pengan. Bu vevin gi te ko mat rarap te ian simbu nginou. A kesen simbu taim mene simi tumbu geit ian bu vevin gi kap ko ngo bor, umm gi kap ko ngo bor are gei mo bu ka, maski a tukan bu vevin ne geit te venuv ma gi te katso mat meremerek <laughs> a geit ta kap ngo bar e gei mo an gei te ngo bor. Madar a sim taim mane gei te me teve gi, a et te pere va e i ian mi mene mangba te virisan ken nginou va bu vevin buer gi te ngou, a ken tuk tuk simi tumbu gei, gi kap ko ngou an, geit ta kap ngo bor, ta veu voto a di te, <hesitation> Bat are an bu benengeu sim tino ne nau, ian bu malan ot bor muer rakot an simbu madar vour, are ei ne man sa potiki vut potiki nama, man sa nama va te mutur vilvilgo a sivunan are an mi benengeu an a, a mon va geit ta kap deng suri, gi ta kap tsa tsang suri umm so umm ta veker sen e i mi nguts ta nga tere se geit an mi vodo vodon ma bu nama, ma bu biniva. Git va deng suri are ne mi <noise> so okelei geit te ve konon va geit ta kwil simi ba titir mumu o res ngan o res, an o tir ka i muir sen simi. Kono kuli mi lo ma mi oda inen nen simi benngeu umm so are an bu benengeu simi tino a mi sinavi mon se gei ne malan gei te ko mon a gei deng suri ian ba titir ber, a gei lalro kwil sen va git tar bor kir moerngan a ter moer ngan an bu ba titir simi sua ran malan bu ka gi ta tsang a gi lalron va gi ta deng suri an ma gi ta muer rakot sim inamon, nge kono vondisi ian bu benengeu ne simi inamon ne i new ireland va geit mang ve mogos kelei tember. A e kono pektsi mo i kem kava va geit ta ken vamte te umm mi rai ber a kap a sa. So a ki hat bu benengeu, mi tino sen geit te ranmei ne simbu avret vour a nges nges ma a bu kain kep, bu kam bu benengeu malan gi gi gi vous a so geit t deng suri vasa geit ta kono kuli venengan ne bu menagos, so geit te kwil rakot simi bu nguts sim inmon va git mang ve patsa ne bu ba titir, a mi mi n mogosngi na muer ngan ne mi va mi tino va te bor mogos kelei tem ber oit ne. A bu puk benengeu mene simbu pinupinuts ne simi deng suri bu ba titir malan o tem no kavre an mi pak ka i, ot kavre man sa paka malanga, palan ne ate kor, simbu vodovodon. Mi tine a ngas vor ve ves ves umm manga m akelei are mo